Za zen̈y mizaha laboly amy tele àby ren̈y ny ten̈a tiako. Fôtony za mavozo miaraka amin’olo maro be. Avô koa fa <hesitation> amin’ny raha ren̈y za matetiky misy misy raha fo, raha mandalo fo. De sitrany fo za mizaha amy tele. Eo koa mba milamin̈y jerin-ten̈a mipetraka eo hoe, <hesitation> de zen̈y tiavoko izy.